Kua itareta, jaeko ikaviyeyeva, jerupi aibuapota, icolor rupi se aesa, oïme piedra preciosa reta, oïme azulva, iyuva, pɨtava, juuva, tiiva, oïme vi oro, jare korepoti